She fye gyin labmi-i, on ya n mii ye ma ya ma zhni, she mii gbmi gbe ma wna-she mii laka ma kwu ma dwuwa zhni she mii ba myi ma zhni, ma wyegyi ma gyi shekwoyi wye, n ɓoyi n mii chei pma ma zhni n wyi-i. Ma kpe gbmi n nya knwu, ma ɓe n hayi ma wna wye, she mii wna wye, n na wyewnu, ma laka m hayi ma zhni aɓo zhin mii chei ma zhni, ma ye mii nyi, mii ɓa lo fwa, malo ma zhni tnutnu n fwa, she mii zhni tnutnu n fwa, kwa si mii sa ma gyi nyagyi, she mii gyi nyagyi ma je ka lala, ma je fwa nu, che mii je fwa nu a ɓo mii ma zha pyi, apyi zhin nhayi, mii ɓwa nuwna nu fwu, ma tashni, she mii tashni shi n hayi, nyagyi n kwo nyi n hayi n na zhni-n na, zhni n mii ɓoga, n ge a ɓa gyi kwo nu, n mange a ɓa gyi wyi zhe nu n wyi-i, a gyi, n mii ɓo n shnama shi, agyi shanama zhe, a bwa shnama zhe a gyi, kwo a ɓa gya shnama gwomba kwo a gyi shnama gwomba nu agyi, nna ɓa lulunu. A lukwo apye, kwo mii ɓa gyi nyagyi ahsewyi nu, n mii ɓei chei, ma gna to ri naye, a ɓa gyi ashewyi nu, to ho ɓa gye ɓa nu twu na shi a gyi, kapyi mii kpe lo n hayi, mii wna shi, she mii wna shi n hayi chewo, n hayi, yi zhni yi gyi shekwoyi wye n hayi nwyeshei, mii zhni wo mii sa wa mi-i n tnutnui n yi kwu zhni nwyi-i, zon na mi-isai n hayi, aza n na ɓa myi atan hayi n weshei, a ɓo nnazai ata. Ai tasu, a ɓon hayin na nabagyi yi n ɓoi n na wo, n ɓoi n na gye wye, n ɓoi n kwo baɓe n na byegyi-i n pyiwa, ya ɓe n ɓai n hayi, a kwuɓa do ai sase, ai taza ai masna, she na kwu ɓa zo da kwu, kwo sisan na ɓa lo gbe, a la nyaknwu awnagye, che za wna gye n hayi, ha tashni ɓeɓe n ho ɓo kwu n tnutnu n ho kwu zhni n wyi-i unya dwudwu, dna n sukwoyi n hayi she ho wnagye kwa knwu fye kwashni ho kwoya. Mange onya nu, she ho wnagye n jesnu lon, sa snu njein, ho laka shi ha zhna ɓo nubwo, twuge ho ta myi ha wna gyen hagyi fye unyan. To ho knwa gye wyi dna n sukwo yin she ho knwa gyewyi dna n sukwo mii, a gye ho shi ho zhna ɓo nubwo, ai pwa ɓwa, kwo n ha wo oɓyi wo chi ɓwu nu, ha nya ɓo, oɓyi chi knyi nya, n nayi nu pye wo, ho ɓa myi kwo o ho nyi kwo oza nu n ho pyi wa o ha nyi kwo nu, ho ɓa myi ha nya ho nyi kwo ɓo, n kwo ɓo n wo pmi pmi-i ha wu wo ɓoho, nayi pye ha myi ha pmi ha nya wo ɓo n hayi, kwo ho wo wu lo na n sukwo yei ha. N kwo la ka gna ɓwa, ho ɓa wo ge kaka gna la ɓe, to aɓei n ɓanu unya, mii n ma wnashi n ɓa ma zhni ɓa mii la zhi wnashi na ɓa mazhni ɓa mii lazhi fwa. Mange nyanu <hesitation> kuma n ya ɓwa ɓa nya zakwoi nu, sanu n ya zakwoi zhi ɓa wu ya ɓe ye, n ho ɓo gnyi lo nun gya shni gyi gyi ho ɓa ye ho nyi ho zhni ɓo nubwo n ho ɓa zhni, onya n ho ɓo zhni n fwa kwo ho ɓo n nyabyei nu ha lo ho bye hoɓa myi ha laka ho lo nchei shi ho bye, ɓa wu ha za she ho ɓa zhni fye wna fwa n wu, n sai n ho ba bya nya nna fwa n wu, n sa si she kwo ɓa snu n wu ha zhnaba, ha woza wo wu ha ɓo wu ta ho su, wo wu ho a na bagyi onyan wo ɓei zhni. N nyai n wo ɓo wo nsa, n ɓoi n kwoɓoi n kwo ɓo dnado n sapa, oho zakwoi wo ɓa wu ho kwo, n nabayi ha kwo ɓwashi, kwo knyi ɓei na ɓoha, ha pa. Mii pa omii dida ɓo wo ɓei wa wuma ɓo n ɓa ɓa bma mii zhni n mii wye wyei, wo wu ma ɓo n ɓa ɓa wo-bma mii zhni. Wo to ɓoi wa wu ma ɓo n kwo fa ɓe n bmazhni yi, n ɓoho nu ɓo la ɓwa wo n sapa, kwa wo-kwa-kwa wo ɓe n na zhni gyen, wo zhni wa wu mii kwo gye ɓo kwo ye n kwo nyi, kwo ɓa la wo ɓe n na zhni gyei. N tun che nu, mii ɓo pmi-mii ɓo kna mii nyi n kwo, mii ɓo kna mii nyin kwo to mii jee ɓei pya kwa snu mii domyi n kwa sni mii, mii to ɓo ɓwa kwo n na gbma dain. Mii to ɓwa kwon kaka gnai, mii ɓo ɓwa kwo n pye na pyepye yi daidai, n tun chenu. Kwo nu zhni, aɓoi nɓa nu unya ma kwu ɓa shi, o mii ya nyi ɓwugyi wo wu mii wa nya, ado n ɓa ɓa bma mii zhni n na do in n ɓata bma mii zhnin. Ma ɓwa ma kwu fyi n bwugba, ha gbma nu n hoi ha bwa che ha zhni, ho zhnapma n chei unya dwu dwu. N ha gye o ɓoi n kwa ɓo ho lai, ha pa o ɓo n ho zakwoi ɓo gna ho, ha kwo shi ha kwo ɓa myi kwa gnyi ho ya, kwo nu ɓo zhni wa wu mii ge, mii la kwo shi, a ɓoi pyan ɓanu, ɓa ɓo ɓma mii zhni, ɓo gnyi mii ya, o mii wye wyei kwa mwakpa, to aɓoi n ɓa nu, miiɓo kwu ɓa shi unya dwudwu chenu ɓo zhni ma znazna mii pa ɓalo, mii ka ma ɓyi wu n ɓa lon ka hnu. Mange onga nu, so nu.